Miɗo waawi jannooɗe e ɓurnde maa, ngam miɗo waɗa jannooji ko njamaaji ɗum fiyaangu. Njoɓdi ngal, Miɗo waɗa faama fiyaangu ngam jokkondirde rewɓe ngal e ndiyam ko hoore ngal fiyaangu ngal.